पहिले तो तोके पासपोर्ट बनवाना पड़ही कलेक्टरेट शाखा म ओकर बाद तै वीसा बर अप्लाई कर सकत हस। लेकिन पहिले तोके एक ठे एप्लीकेशन लिखना पढ़ी जो हर एम्बेसी म जाहि। ओकर बाद तोके अपन वीसा मिल जाहि।